cranes ni hanjhum ma wala inde mai beh fulfulde amma machine on jeh hosata kare taddudeh daga bandu mota do yarugo mota fere ko jippina kare daga doh pirowol yahugo ha dou mota ko kuma kare tedhu dhum ha lesdi ko hosa deh daga lesdi bilah de ha der mota ko wata de ha der mota ko wada loading maje ha der mota manga